Ia izy ndraiky hitako tegna mitombogno satria za raha amin'ny hevitrinakahy manôkagna de za tsy m- tsy magnaiky raha koragnin'ôlon-kafa fô mihizingiziny foagna zao amin'ny hevitrinakahy zany, samby ôlo amin'ny hevitry zay tiàny.